په بایسکل کې، کله چې بریک فشارول کېږي، بریک پیډونه له ویل یا ډیسک سره ټکر کوي. دا ټکر د حرکت انرژي کموي او بایسکل ورو کوي یا تموي. په موټرو کې هم ورته سیستم دی، خو بریکونه قوي وي او د هایدرو لیک یا بریښنا سره کار کوي. کله چې بریک فشارول کېږي، بریک فلویډ فشار راولي چې پیډونه د ټایر ډیسک یا ډرم ته نیږدې کوي.